दंतब्रूस मतलब दांत साफ करबा को ब्रूस यो ब्रूस छोटा छोटा तारा से बनियों रेवे। जिसे अपना दांत साफ करबा में काम आवे। यो ब्रूस मुलायम तार को बनियों रेवे और इस ब्रूस का तार अलग अलग तरह का रेवे। जिससे अपना दांत चमकीला हो जावे। यो ब्रूस छोटी साइज को बड़ी साइज को नरी तरह को ब्रूस रेवे। इसको दांत साफ करबा में काम आवे।